<laughs> Manahaky desin anime ko zay raha. Da valiantsika avao. Da miezaky mivoavoa a da ato misy dikany vovoa atao da ndesy mañano mandea amy raha mahazatra ano i ndaty iñy da sitomy amy lamba da atao fantany hoe misy raha avao ny hevitsy vovoañao iñy fa tsy vovoana'amboa avao da mety ho fantatsy ndaty avo i dikany.